<noise> ataule mama siaulahakaha musiha siam amirali alamahu uh arali suasua, arali paloli, arali manisa, arali mulaman amoi siam mulani tauiyalinam <noise> siam i alamahuam ilolun ale ilolun tutu potonua satei sussul baru irairali <hesitation> iralin siam sou tutu ou ulalutolo am baru iimalan alamahuam kalo palolitite, malahutite numa tututapaesa amtutu hulalu tolo tolo li baru iyali imalarui baru i imala tahu iyali paloli i manisa malahuti <noise> ataoli enkan mairali tapasiem amamai ipake sasaelalikoa to <hesitation> mairali ame'e amloi laniahami piara <hesitation> kalo alamahu la ipananinee imala baru. I iseha baru imori ihaeini mainia adata iyali irabusu baru iahaeniri am huanam masirupiah am rupiah koarumatan yamkoarumatan asin komaka sakarangam koinee tutuliem lusa jadi bae suam bae malahutam kapoitambaru rupiah tipulu nima siam baloli bae <noise> baru imori runia alahan ihaeni rumai inian baru ihoi tauri rihelii risabun ya tapasiam ulaeialan litohon tapasiam jadi kalo hamoisiam ya kasibi esi kasbiam amahela tutu ma holuitu alu baru bisa te ipanin o kalo alamahu paloli i siem itamulani tau i imalan iraan alahu numa amai iseha bae ihaeni irabusu bae ohaeni palo, manisa, malahute tapasiam haein kasibi am isi isensara icangkul i. Baru isusiteri siammkoi baru issuanamnoi iii itilo baru iralain haesinuma ikan huin baru ikopuri ihatalali baeuhin bae ikan huin baru isupiti rebaeirali. <noise> auharuma mamasilo auparuhidup hamosia hula akaam tau bapa ewalutu kaheu u tau mairaran maibaru ahaein alukoa tapasaya hapele jaring baru i an main baru ahaein baru tau i an amloto tau iyali ihaein baru tau ihare alan ritohon, riheli anumasiam loimala au alisa mai mancari sia, mancari laheuu ihula isate hapele jaring itu baru tau rihidup to nataihularisa. Mai imori iyaheniare <hesitation> masalah ihulan dendeng baru <hesitation> baru bisa idapati kepen ehee hatoliem dendenam kilo baru rupiah ina rupiah husati utuli utulialu iyo utuli alute hanamasih murah oh kalo siam uhue bisa ame ahoi <hesitation> ikaali bisa rupapiti hatan hatan bisa latoliam dendeng miraranam kahola kan haanam rupeina. <noise> baru utulilua itulua numa mainanuma am rupiah utun utun, sakarang siam ooh asa amu rajin ramhatam au mairaran asiakuma aurajin au dapatikepinam juta juta leeyam <noise> tore itahamusiam hamusiam eeh hidupam nihula aka am menderita, menderita dari sagala gala ikaali laula sikola yialisa. Mala ahula akale auma dapati kepenani usupa malekang ewa lutu kaheuu ewaasahi ara ratia, irua baru tau niperi kepin tau huiri alan tohon sabun hili. La sakarang siam koa sakarang siam asa au bagara meetau aukepin sakarang sian poatau lem i kasian maihalisa. Iyali alanamee'e hamai jumati baru ira alan osiri orang tua tua nilaali tau lehe sumbanyang jumat. Kalo potun nailale koinee yalisalii sinoli, piya potun potun mau nai jumat baru <hesitation> hirala alan niosi tau laali laalite sumbanyang jumatam potuni mailelatam koine'e